Nuk e di saktë sa, po menoj që njerzit mujin me pasë gjashtë, shtatë ose tetë ngjyra kryesore t'flokve. Po ato kryesoret janë floktë e zi, kaftë, kaftë mbylltë, kaftë qeltë, bjond, ngjyrë mjaltë, mandej flokë t'kuqe, ngjyre hini edhe flokë t'bardh.